أني مو جيدة في زراعة الحدائق بس إني أحب أشوف النباتات والورود، عندي رغبة أتعلم كيف زراعة النباتات لكن ما عندي <noise> خبرة كافية، أحب النباتات والزهور لأنها تظيف جمال للبيت وتخلي الجو أكثر حيوية وأكثر جمال <noise> وأتمنى بالمستقبل إني أتعلم كيف أزرع.